യേനദ രദ്ദു ശു ഉന്ദു ഉന്ജി ഛപ്പല് ഉന്ദു। ഉക്ക <hesitation> ഉന്ജി രദ്ദു ഉന്ദു। സന്ദല്സു രദ്ദു മുജി ഉന്ദു ഉന്ദു യന ഓഫ്ഫിചേഗു। ശു പദ്വേ ദൈലി അവേനി ഉജ്മല്പേ സന്ദലു ഇന്ഛേ। പിഥൈ പോനഗ മത്ര ഉജ്മല്പേ ഉക്ക ഹീല്സു। പുര ഫുന്ക്സിഓന് ഇത്തേനേ ദദന് പ്രോഗ്രമ് ഇത്തേനേ। പദ്വേ ഉക്ക ഉന്ജി സന്ദലു ഗ്രന്ദു ദ ഉന്ദു। ഉപ്പന മല്ല ഫുന്ക്സിഓന് ഉഗു ഹീല്സു ബുദ്ഛ। കര്ബേന ദിപ്നഗ യന അവേനി ഉജ്മല്പേ।